அரபிகா. சுவை சுயவிவரம் சாக்லேட், பழம் அல்லது கொட்டைகள் குறிப்புகளுடன் மென்மையான, இனிமையான. மற்றும் பெரும்பாலும் சிக்கலான சுவைக்கு பெயர் பெற்றது. பண்புகள் குறைந்த காஃபின் உள்ளடக்கம், அதிக அமிலத்தன்மை. பொதுவான தோற்றம் எத்தியோப்பியா, பிரேசில், கொலம்பியா.